Pus kiau de nteu guaxñiu pus nanaung kji y nanaung njuande kji y nanaug kuent nda ki pedazo ganchiy asi queso, nijiy kiau nanaung nteu guaxñiu y kun kapey que es el cafe kun kun ganchiy y kun pus mjie, pus kiaun kiua pus nu kuent nip nip kuent tanaunan asi mu u porque bu ma ñing ndu njaun pus kueje guaxñiu ndu te' nda vas dnja de ganchiy u kun kun pan, y ya nip asijiñat y kiaun kua ne' me kiaun nip tauinan desayuno kiaunan dos veces cuando tañjiaadan juay nda laui nep nda nnaung y ntuns biu ya sama asta la como las dos de la, asi como las dos dela tarde bijiy ya kue kuent ya kue staui nep stanaug y ya dateu bijiy quese que ya como las siete ocho apenas bijiy tauinan kuent la cena kue kiy asi algo kiy mu u nda nep stanaung pake para poder nda nauijil pero pus kasi kiua nip lai nep nep nda naung asi kuent. Kuent nda nda nda kuent asijiñ mjau pus kiua kiaunan naunan kuent ndaja pus asi ya kji que son los frijoles asi tauiban asi aveces con huevo medio dia esos frijoles refritos asi como asi tauiban kun npuy kun kun aceite pus nda mu u me ne'kuen pues lo guisa asi como cebolla y es lo que comemos lo que es medio dia y pues en la mañana pues es lo mismo frijoles de la olla con asi con queso a veces con huevo es lo que se come en la mañana pik nda la i pus stataung nda chorizo nda staui o y pus stampay pus es lo mismo, a veces nda sopa o a veces dateu pus asi o a veces kueje naau pus damiut nep a ver nep ne'si sanu pus si ya nda lame tamen pus stataung nda nda pan stauip con frijoles con asi pero bolillo que sea nda kun tauin nda mollete nda nep ya stakuastspes lo que a veces nda come o a veces kara tostadas pero a veces nda laiji mejor laui pus sale mas mas akue y masa masa kuent nda kuent masa la le lanaug porque si nda riat pus nda lame mas tamen. Mejor nda nda lae laji y bi lu que nteu pus kiau de ru xiau nanaung frijoles guaxñiu stampay naui kara frijoles refritos ya dateu bi ya nomas riat nda cafe o a veces nda nda pan o a veces nda nda nuye u rnu mjie nda stauits como kiau ya taji nip bale lnaung.